Men asosan italian ovqatlarini afsal ko'raman. Ayniqsa pitsa va pastalarini jon deb isteʼmol qilaman. Ular nafaqat to'yimli, balki judayam mazali hisoblangan ovqatlar turlaridan biridir.